E binatang yang paleng ku takoti tu cak ulo ulo tu kan bebise amen ye ngeget kan pasti mati e ao men kitek sempat di unde ke uma saket kan pasti di sontekkan ontok ini bius e tu kan biar dak naek tapi kan amen di cak wang amen di desa desa tu kan rumah saket jaoh biaso kan susah nak langsong ke uma saket kan biaso pulek ulo tu e sat men langsong ke nyerap ke awak tu langsong naek bisek e tu kan langsong mati banyak wang cak tu kan teros selaen ulo pulek ade anjeng anjeng tu kan bebise pulek ye tu kan amen ngeget tu kan makek e kan e men kejak di anjeng tu kan galak ngejar pulek dem ngejar tu pasti ngeget ye tu kan makek e hewan yang paleng ku takot tu kan anjeng dengan ulo selaen itu pulek ade pulek harimau cak harimau kan ye tu buas ye galak makan wang cek tu kan tapi harimau tu kan e jarang ade sih ye tu biasoe kan ado di utan utan cek tu kan tapi men ke utan utan tu haros waspada takot agek ade himau cak tu kan men di geget e di makan e kan dak di temu wang cak tu kan mayat e kan wang dak tau apek kitek mati ape cak mane men la dimakan kan dak tau selaen tu ade pulek buaye buaye kan besok pasti e men ye kan makan wang tu sekali makan langsong masok galek cak tu kan dak men dak nyise tulang tulang ba awak awak kite dak bakal nyise makek e men ka men mandik di ayo apek mandi di musi cak tu kan harus hati ati e banyak biaso e kan di doson tu banyak buaye kan masi banyak cak tu masih e ade lah e di sungai sungai di musi cak tu masih banyak buaye cak tu